Huhuis purih nika, nahasiko tenit. Kame nin baron in para, huis dibao hasiko kono. <hesitation> Mes in baron, <hesitation> no soat nin nika beno na on tin kuo tun, kuo goras. <hesitation> Yu eh no na on, hataon mai nika to kuo ke goras on. Bai no nu nin pa soup tsi nasah ke soat nomo ke huis mendibao youh, bai no turan on. Kame nin rako tsi pan roi hataran mai youh bai no turan- turan nin nika. Turan nomo, turan mao nahen in kuo tse pou as mao tin rako. <hesitation> In baron opan e huis sin purio <hesitation> na hasiko tenit. Kap on, beno soat on, na hakurek on tin narioh. Pot, hakurek on ti narioh. Kan baron as, <hesitation> no huis oku ma tin, <hesitation> pion katuun e kame dio kai son diarun o- o teng, na hatak. Hatak nin nasah, ke ken hatak bo mao kuo bai no taon nin nika. Taon nomo, hakato no sahokain ka ke mangin huhuis memao youh, bai no nu no Bai no turan oku ma to mina. Yini kain kei nen. Kan baron. <hesitation> No yus oku no kuo ke kao na tin teng tsi nasah bai no turan neyouh. Yus memao, nit e son pan nit o bras, kono. Bai no bras neyouh, huhuis poit nomo, huis bi no soup, turan hanon nomo numbi no soup bai no hapiri on. Yin- yina baron huis sin puri na- na hasiko tenit i pion. Ai mei sai ah kan baron. kan baron as, e kao not as orih. Te ka as menit in kai son dianit in kiou, Kiou oku as. <hesitation> Te na karoup oria tin kiou, o kuo tuhan omea tin kiou, no na karoup on bai no hatsius oma tin nasah ke katsi huis memao nika, yu eh. Katsi hare oku as nin kuo tin teng. Kobe no nu okot oma tin wel tsin kiou, butut. Kuo nao not omea tin, yina baron, hare ne mes onot as on in baron papu Haka no kuo, huhuis hakap nin nika, turan neyouh. Huis hanon sai bi no sahoka ke yus- yus dibao teyouh tse kato mendibao youh, hapiri. <hesitation> Mes onot on baron, tuan onah.